Yaki yana name mahali fatana hasala aba'af tu momo loy hun yak munaina alwam ese helay am safa ai totun esen emoha nikaha abaf tu'a ara momim loy huan am ese hua hilay am huna akun naira, akun naira haun ki tahe loy huan alam huna ese enino ai lan inloy am ete leke ara uheneme fatanim <hesitation> buta ara esa'an fasaha sala maun loy huan kaitahe leu ira bapa ibuna ese eninno ai inte meun. Loy huan ya la'a ya la huan ya huna ni u'un wayime alam am aks minung e, am kas minong loy huan, am hute au yang kaitahe the holohi am huna am le ese leku leu am ese leku huan m si hil ara i totni meun si haka nikum huna hoa mai'he um huna hua anin <hesitation> am leu am huna leke yang suda si reredak raime ai loy huan am huna leke, maka leku nai maka mun in lotu entol langsung huan i holo, ai hiholo leu lngsung i male titile.